Enongo two awöna öpïö kï bedo ï nget ngat na tye kï two awöna öpïö, ëka ëjükö kï bedo na bor kï nget ngat na two two awöna öpïö.

An arwatara kï jö na nyen ëka amakö okone ködgï pïën thama nökënë na gïn mïö bëcö.

Gwökö cïlïng ï cim bër pïën dhanö nökënë ba twërö kwanyö.

Më gwökö del koma myero alwökara karë kïbëc

Kwan mïö dhanö ryëkö kï nïang ï kom peki na makö lwak ëka kï ngölö köp n'atïr.

Jwïnya makö jö më kabedo mökö pïën marö gïnï cilo ëka ba gwökö gïnï kanya ebed ïë na leng.

An agwökö jö më pacöna kï ï kom two malarïa kï buto ï thë nët ëka kï jwërö ngët pacöna obed na leng

Kwan ömïö jö më pacöna onwongo tic, ëka könyö gïnï lwak ï yoo na papath.

Cukule ökönyö jö më kabedona kï pwonyo ëthïnö ëka kï cükö cwiny enyodo wëk ömëdërë kï tero ëthïnö ï cukul.

Kwan kelo rïbërë kï winyere pïën ka dhanö ökwanö, kwanö ëka dwongo könyö jïï kï peci.

An atwërö mïïnö pii më amodhana bedo na leng kï tedo ëka ketho ï agulu na leng.

Kwan më kin pacö ömïö jö më pacöna ngeo kite më gwökö lengo më pacö.

Kwan ni ömïa anongo tic ëka ökönya ömïö acülö ëthïnöna kïbëc ï cukul.

Ngö na an acakö kodiko cön ka pod aco acoa kï wang nïnö ënë obedo lëga më pwöyö Obanga më gwököna ï dye wor.

Amarö kwanö buk.

An apuro kodhi amedo.

Atedo cem na an amarö rwök kï ketho pii yenyo lwökö dëkï ketho ïë ëka ka öcëk cë aketho odii aguro ködë.

Bank mïö ëthïnö nongo tic ëka mïögï cung pïrgï kën-gï.

Lon na mon gamö könyögï më wïlö jami më acadha

Kwan ömïö jö më pacöna ngec më tic kï lwak ëka ngec më tic kï cïlïng më könyö jö pacögï.

An myero ajük ober ëk kür öka kï buto ï tyën nët.

Kwan öjükö can kï pacöna pïën ëthïnöna ökwanö ëka onongo gïnï tic cë nongo gïnï cïlïng më könyö pacöna.

Jö më kabedona yubo gïnï tuko.

Lwak më kabedona obedo gïnï okone pïën wotho gïnï kanya acël, cemo gïnï kanya acël ëka nywakö gïnï thama kanya acël.

Kwan ömïa dïrü më bedo kï ngec ï kite më tio bïacara.

Ka ngat na tye k'anyuth më awöna öpïö mïtö ëmïï jö më yot kom onge.

Kwan ölökö nenona pï kwö pïën ömïa ngec më tic kï lwak.

Mïtö acam with cem na papath na calö ngwedo, ringo, öranga, apëna.

Kwan ömïö anyim ka peci na tye ï ngeta ngec, nïang na bër, rïbërë, winyere, ëka kï döngö lobo.

Ka cabit othum an acïdhö ï lëga.

Kwan ömïö jö më pacöna tye kï wörö ëka tïmö gïnï jami kïbëc na ba ëdïögï adïa ïë.

An amarö göö okemu.

An amarö akotokoto kï dëë böö.

Nywakö jami na thïnöthïnö calö olyedi köbö two.

An amïö athïn-na yath kudi tyën adek ï mwaka acël

Athïn n'önwëng nwongo yer wie ölökë na kwar, badë ölïdë, ïë ödëng ëka pyërë nwongo önwëng

Cwö twërö nënö two kanca cön kï cïdhö pimere.

Ëthïnö nwongo two cadö kinge tuko kanya ba leng, pïën nwongo ogudo gïnï cilo ëka oketho ï dhögï na ba ölwökö cïng-gï

Kwan mïö dhanö thama na bëcö më kelo alökalöka ï pacö

Ëcwö mïtö owowotha ëk öryëryënö ler kome

Ngat mörö twërö nongo two jönyö kï miti atata.

An amaro wer.

Bedo abonge tic ömïö jö më kabedona obedo ëmadh köngö na rac.

An atwërö ngeo ka acïdhï ï öd yath cë epimo.

Önü ëtwërö gwökö cörön na leng kï ywënö ïë, buko ïë kï ïrö më neko lwangi ëka kï puro ngete obed na leng.

Abedo kï yom cwiny rwök ï karë n'atyeko kwan ëka anongo tic cë acakö camö öcarana

Enyodona könyö gïnï ëthïnö më makö kwan na tëk kï cükö cwinygï më cïdhö ï kwan

Kwan ökönya kï ngeo yodhi na bëcö më gwökö koma.

Gin na marö kelo awano më gudo ï Uganda ënë obedo ngwëc na rac.

Cukul na tye ï kabedona mïö cwak na röm aröma both ëthïn anyira kï awope kïbëc.

An acemo tyën adek.

Jö n'ökwanö tye gïnï ka pwonyo lwak kï yodhi na bëcö më rïbërë.

An atwërö jükö peki mökö ï karë më yeco kï buto ï tyën nët wëk pe anwong two maleria.

An athamö nï ëthïnö anyira mïtö öcïdh gïnï ï cukul

Kwan k'ëthïnö anyira ölökërë ï kabedona pïën nï ëthïnö anyira ënywarögï ëka ëdïögï ï nyom tëtëk.

Wan ëyërö ëtëlawa kï ryëö aryëa ï ngegï.

Pii na reco tye kï kudi na kelo two kölëra

Dhakö na yac myero öcak pimere kï dwe acël.

An bara acïdhö ï lobo mörö na path

Ëtëla më dini pwonyo gïnï lwak kï lok k'Obanga na kelo kuc kï rïbërë.

An amarö camö akotokoto kï dëk böö.

Thama na an amïö both mïn athïn na pod tïdï ënë më mïö athïn cak thuno caa caa kïbëc, abonge mïö cem mö nökënë pï dwethe abicël.

Kwan ömïö ëthïnö anyirawa onongo gïnï tic na tye ka tic gïnï ködë më döngö pacöwa.

An agwökö cemna ï citoo.

Gin na nyutho nï dhanö nön tye kï two par, nongo bedo kënë kënë ëka bedo na thonere athona.

Kwan ömïö ëthïnö kï jö na dito ngec ëka tic.

Gin më woth na wel mërë yot rwök ënë obedo gali

Kwan ömïö jö më pacöna tic.

Kwan mii ibedo kï ryëkö ëka kï ngec më moko thama kï tëla

Angwëra könyö më jükö twoe na papath ëk kür ömak jö më ï pacö.

Jö më pacöna cwakö kor ëthïnö më cülögï ï cukul ëka kï cükö cwiny jö më peci nökënë më tero ëthïnögï thon ï cukul.

An anwongo pëkö

An atio pï caa apar ëka kinge acïdhö ka galö wang kun nongo anënö kï bidio.

Yoo më cangö twö lyetho ënë më tero athïn na kome lyeth ï öd yath ëcïdh epim ëka enge ngö n'okelo lyetho ï kome cë ëmïï yath më cangö lyetho